Laɓɓirga keɗe, ai bo a anndi laɓɓirga keyde wontiri. A anndi anen himɓe anen den no e nogoda nokkure to wi'ete laɓɓirde. Joni bo e wodi, hedo wadango faa yaji, yajina keyɗe maɗa du a wattaɗum nder ɗun layba maɗa komi e wodi ro noyo'aata e wodi julande to ndiyam wurtorto e nder ɗun a wattan, a wattaɗun ndiyam, a wattanɗun hatare, a wattanɗun sosojima layba faa woɗa, kuma nga waɗa waɗa ga tekki ninni nga resata tundi.